Ia, kolontsain̈y Soisy, Soisy zen̈y malaza fa maro karazan̈a zen̈y. Fivolan-drô ndreky kolontsain̈y ndrô, mahazo aiafatry aiafatry iô zen̈y fomba fivolan-drô an̈y Soisy. Baka iô isaka noely zen̈y ndrô man̈ano marise de noely ten̈a ndra maventy amindrô zen̈y zio de malaza koa zen̈y irô resaka siôkôla, resaka frômazy.